مميزات الشهرة انه <hesitation> الشخص المشهور يكون قادر على التأثير في الناس والوصول الى فرص عمل افضل والتعرف على شخصيات مهمة، لكن عيوبها انها تشوف فقدان الخصوصية، ما ضغط-ضغط توقعات من الجمهور، احيانا تكون الحياة الشخصية تحت المجهر، وهذا قد يكون مرهق نفسيا.